आज हांव सुङताची भाजी खाल्ली। सुङताची भाजी कारपाक, तोपाण दोन चमचे गरम झाल्या तेलां बारिक कापिल्ली जित्ती मिरची, काणो आनी टमाट धवळून घेवप। उपरांत सुङतां घालून पाच तेह दामिंत तळसुन घेवप मगरीं गरम मसालो, हलद, मिरची पावडर आनी अर्दो चमचो मीट घालप आनी सगळे शिजून घेवप।